إذا زعلت يوم من الأيام شخص عزيز عليك وحسيت بالغلط وإنه لازم تعتذر له؟ أول شيء إنك تتصل فيه وتعتذر له بالتليفون، وبعدين يوم تقابله تقول له طيب إني آسف كان نفسيتي تعبانه طلع مني كلام ما مفروظ ما يطلع مني، وتعتذر له وتقول له آسف وخلاص.